Karazagna fitôvagna elektroniky: rice cooker, télé, machine à laver-er, <hesitation> mixeur, robot, <hesitation> -fa-fa-fatagna ie four electriky.